الزواج الأحذي اللي عندي، عندي تقريبا ستة ما بين كعوب، أو إنه أحذية رياضية، أو إنه فورمل، كان عندى قبعات صراحة ما عندي كثير، يمكن ثلاث قبعات، بس وقت الشاطئ عندي أربع نظارات منها ثلاثة الشمسية، ووحدة طبية عادي. وعندي نظارتين كمان بس للزينة مثلا يكون في حفلة أو مناسبة. <noise>